Min emi raara, emi raara SM bana wakkati fu, emi waɗa bana mintiji jowi ko jowego(five to six mins) ɗo koye tami e jippo.